<...>Laha zaho zany ro hamakivaky an'Azia zay handeha an-tomboke, ôo, lafa no omaniko ñy vatako, etseketsehiko, andesiko ñy jabo ze ilaeko aminy ñy siky aminy ñy lamba isaforako, lafa omanyy ñy fo amam-panahy, ndreky ñy vetsevetse.